To ma thlənə yə ngi ndə ngi na <noise> thlənə ya ndarə ngi na wato yə ngi bwa mo saora sa nə yə ngi ʒwa na barka ma ʒwa na wa nafa kəlla ʒwa kulli mbw buahya nafa bəi to ma ʒwa na ndəri ʒwa gani mo ʒwə na gəʒa ʒəmi nə mbwa rə humi həʒa ʒəmi har dabobi na kulty ha ɓa maw ma ʒwa na ʒwa na ha ʒəma hənə ha nə ha tsəu ʒwa rə yakə ngi ha nə ha thlə tə yakə ngi ha wa mbwa kumani swa ʒəmə mbə ʒwa wa mbwa kunani ndʒa shwai mbg ʒwa mbwahi mbwə ʒa valla həʒəra wato ma ʒwa na ndərə ʒwa ʒhi nə ha valla mbwi ambani valla mbwa gulla mbusi mbə ʒwa a mbani nki makaranta yshəghə nə mbwa ɗa kimbi ʒwa a bany mai maləhə nə ha ɗa kimbi ʒwa mbwahi swai ʒwa məllə həʒara sa nə ya ngi ʒwa sosai gam wa valla ʒhi har nə ya valla mbwa gulla mbwi nə həʒə halla mbwa və huni kikya həʒʒra sa nə ya ngi ʒwa, to ma ʒwa na wa ya nani nafa ʒwa sosai həʒəra sa rə ya da wa ya ngi ʒwa na farko waya ta wa rə iy tinyi nə həu ʒwa pwarə hya ʒwa mabo həʒərə nyo ʒwa har tərahy ndwa shi na səghə ɗa na swa shi wi həshə həu domin mo ʒwa na kəlla yarəghəu mi ʒəi yarəghəumə ra vəllə ʒwa hənjo mui yamui. Hənja vəlli wato pwa-həfuw ka mbwi hər nə mbw ʒwa har yako mbwa səghə kəlləi nə mbwa səghə tsa swe rə mbwa ʒwa rə mo ʒwa na wa napa mbw ʒwa sosai həʒərə sa ma ʒhi na wa ya ngi ʒira barka mo ʒwa na ndwa shi na ɗa na swashəwi kashi hawo ndwa shi na nko ha ʒwao ndwa shi na səghə thləghə swa rə ho rwao hə ʒwa ha ʒəni swə ha nə ha vəlla mbwə kimbi ma pa nə ngya hənaha ndəru ʒwa barka ha ma ʒhi na wa ya ngy ʒwa wa ya ngy ma bo ko mbwa həlləho ʒhi hətəna nə hya thləthlə bə ʒwa barka mo ʒwa na mə wa na mbani ʒwa na yakya shi kimbi rayow ndwi nə ha thla kunani valla nga hənana ngəu ko rama rə mbwa fə ha ko mbə pəthy, ko mbə shafa, kora ma ommban vaka həna na nga sosai har nəha vada mbwa gudla mbwi ʒwa ra səghə wato pwa rə humi ɓarka mbi nə mbwa səghə pwarə hwmi barka mbəi nə mbwa kumani swa ʒəmi wa mbwa kuman nshallə mbi nə mbwo kəllə moyi nə mbwa məllə makaranta yashəghə nə mbwa nafa mbi sosai həʒəra sa ma ʒwa na ndəvə ʒwa ndəva ʒhi ma bo nəya-nəya nwa mbwa gulla mbwi nəhya thləthləbə ʒwa barka ma ʒwa na vəʒha shi kimbi rayəu ndwi nə ndwa thla kuma ni nafa kimbi ʒwao ko iyndʒa rə ka tərə nbə ʒwa na o kuma nə swa ʒamə nə ha ɗa həʒəra sa ndərə ʒwa ndəra ʒhi ma bo ma gashəgha ya kər kuma ya na nə ya thləɓə ʒwa hətəni kamɓarka kə wa hya məllə makaranta ko wothləna məlla hyi nə hya daɓəi hənə ʒwa mə w a na <noise> daɓə rə thləna məlləha həni ʒwa na kullumi sai nə ha kumani nafa. Nə ha huma ni dʒəvoi kulka nə ha dki ry bukata ha nga həna nagha hawa shi ra kalla ha sam mə wa no ʒwao həʒara so ndəri ʒwa ʒhi ntər malo nə mbwa həlləka ʒhi nə hya mbani ʒwa mbwa ra həlləka ʒhi ɓo mo ko ka gəna kimbi ʒamaniya na wa hya nkianyi mbus rə ʒwa ma barka wa mbwa shiri nafa na kimbima həʒəra sa ma ʒhi na ʒha taba thəghə həno ʒwao ko da wa ya məllə thləna gu amənti ko ʒha məlləv məlla thləva gwamnati ko ʒha məlləv mpo ʒwa ndari bwa sosai wa taw ri ig təny r nə hiu ʒwa wa ya taw ri n yony nə hiu ʒwa iy mbwa gulla mbwi doda wi nə hiu ʒwa har tərahə ma bo tsəv mbw ʒwa wa nɗa mbw ʒwa wa yəngi nə ya dʒa ndo ʒwa wa yə ngi mabo nə ya məlli har yakə yarəghuma rə sə səghə ka ʒhi ri <noise> ʒha taɓa kanə ʒwao barka mo ʒwa na wa na fa kinyi ho ɓa kawayo dabobi na konty mə wa nəu ʒwa na nə ha ʒəmi nə hətəni, thoihiara mbə hahəgha nə ha ʒəni nə hətəni iyi hə kunty nə ha ʒəmi nə hətəni <hesitation> dabobə ya kəlla hum musani iya thla iyə təmbwi mahə bwa na na ha ʒəni ni na hyʒhi swi barka ha wa albarka shi mbə sosai nə mbwa mani həʒəra sa ma ʒwa na ndrəi ʒwa wa ya ngi ma bo niya valla mbwi niya karfa mbwa gulla mbwi nə hya thləthlə ɓi bwa ko thləna məllə ha a ni taba konə ʒwa ma barka ndərə ʒwa həʒara sa ma ʒhi pa wa yə ngi ʒwa wa yə mo bo mbwa həllə la ʒhi nə hiu ʒwa har ma wato mi waya mbanə ma ko hvn kikiya ma wa ya ngi nə hya ndʒa mbw ʒwa barka wa nafa shi sosai mbə ʒwo ma huma ra ndʒa mbw ʒwa kama tə nigəria na huma ɗa nghərowo. Domin ko iya huma nga nigəria na ba kəllo ʒwa və mbwa ha kuna ni, nə mbw ʒwa kanoti ɗəɗəmi nə mbw ʒwo kanaji ɗəɗəmi tə mbw ʒwa kanaji tə mbw ʒwa kanaji tə nbw ʒwa kanaji tə mbwa tsəmi tə mbwa nə rə mbwa la iyi nga nigəria ninə mbwa nadani tarhəghə, həʒəra sa mo ʒwa na a mbw kani ʒwa ina ko gwamənatiya huma ndəghəri ni hyo vall mbw ʒula, nə mbwa vall nə mbwa valla nə mbwa ma bo nə mbwa bari nə mbwa səgha nə kwabo taki gam mi wa mbwa rəgə kwabo taki na ma mbw ʒwa na wahi dʒəvoi kuma wambw dʒəvoi kuma wa mbwi kumani wato wa mbwi kumani nshwalli tal hahəghə nkəra wi dʒo shw to həʒəra sa ntərə n zula wa yə ngi ma bo nə ya karfapa mbwa gulla mbw kikia mbwa ha mbanə shirən ʒwa nə hya dʒəmbəu ʒua to ndərən ʒwo wa ya ngi nə mbwa dʒəmbə ʒwa sosai usako, to ma ʒwa panə ʒhəna nwə na wa wa nafa kkallo ʒwa sosai barka mo zlwa na yashəgha ya luma tarəhəna wa tsərə ni na mbwa ha thləthləɓai ʒwa hətəni təri mbwa dədəʒa tanyi huma wato turawa turawa na daga wa mbwa yabaghə wa mbwa kəlləi tso tsəu mbə makaranta na. Mba pramary ko mbə nuʒari nə mbwa ha thləthi abu sana’a hətəni nə mbwa hathləthləby nafa həfəny mi ni gham wa ya shagh mba nu swa nyi ni hiya milli nə mbwa dʒarəghə kuma ‘ha ‘ma ba mə huma nə nigəria mi wa mbuja ya ya ya ɗəshəghə na ko mbə pramary mbə nuʒari nə mbwa ha thlə thəbi sana’a ʒwa hətəni barka ma ma arʒiki wato nsh walləəi wi valla huma ma bo ma nə huma məvi nshwalli tə hahə huma kə giganə swa ʒəma humaw wi paʒi kulla huma nga kumani dʒavoi kuma ma tə hahə huma həʒə ra sa mo ʒwa dəghəvi nə huma dʒəvoi kuma nə mbw ʒwa kabaka nə mbwa nafa hahəghə mbwa kumani shwalli wa yarəghum valla usako usako.